<noise> Zham ndi nu̱ guma za, <noise> ƙya ndi <noise> poni tun ko ba wani wa kya kyi iri tun ndike ɓu ta pigirang bu nga pigirang nga ka tuk mudang madyi madyi kyi ndike <noise> ɓu nga pijirang nga ka tuk mudan madyi madyi nga duma njel wa da mayi rab wan nang ndike a dyi sarchi bu nga pijarang nga ka tuk muddang, ndi da nake <noise> kap sarchi ndike nga hakigha aa mbu rabta ku, mbu chem harang mbu chema piji nyi ndike dya nyi nyi ndike mbu har mbu̱ viti ko kuma, yinike anje bu chin lagarkati bu magham. Fuda ngur to kana chin lagarkati bu magham nang bari, nduk ndika waɗa chin mburi banba, nduk ndika wada chin karantaranwa. Yan aa nyi sarchi ndike chema balar ndike ka ƙya balar ndike ndi gwar lhumb magham. Ko balar ndike a mbu chin lagargati bu maghama nga ka tuk mudang madyi madyi. Haku̱me nga ka gwa dyi ku zhum zhum ndike nga taba gamar ndi wara <noise> ko kuma wa shwatanga wa pah dumbur ya mbu buri magham kap mbe sarchi ndike chema pijiri ndi nyi dike ƙya ndi mburi mbu waka pah dumbur ya madyi madyi, kuma nga ka tuk mundan madyi nagnang kume fuɗa nguri wani ke chem ziki za chin balar bu magham <noise> ƙya balar ndike ka shwataki ro mbu har mbu lar mbu viti. Ɓaro mbu har mbu viti larji nang mbu ta da balar bu magham to ka na kap dyi ndike ta shirang <noise> fuda ngur to ka nda ta shirang yan ta me njiva mbu ta kor ndi nyi nike tuna pijirang inan tokana ka shwataro madyi madyi <noise> nde rab nake mbu chem waji balar ndike ko kuma chema pijiri aa nga ni rabta ku, <noise> pijiri ndike ka paki dubumbur yoro mbu bu har bu larji baro. Piji ba wa ngah <noise> toh kana chema wa ghaghaa chema piji ndi chem ka yi kikimdangnag, chem nga chem wa shwata yen bu har bu viti warem. Bu nga kor sarchi nguranje ndike chem haring gha chelle warem chem kunung mayi vat, chem wa yi piji nguri, haa kume sarchi ngan dang, ko kya nje su ba. <noise> Kyi ndike nga zuki ko kyanje si ɓa bang. nganje ndi kobo ba rapta anje ndi kobo ba kap kap barem chem kunung chema njee ndi kobo ɓa kuma chema anje ndi dyenike chem ka shwata ki dyem ba yana pijir ngur tu da ba za to llendang won jirem dai, kap barem wunji chema nje su ba yang chem ka yi kikim ndang chem nga chem ma shmata yen nang. Ndi son ngan ndi ke chema nje si ba aah ndi song ngan ndi ke anje hami wa chem wa yi kokari ndi ke chem ngaki chem wa vur shawarwari ye yeng, maa <noise> bu. Maghma wa yarda kap sarchi nduke nduk gwagwaki bu chele warem ku ki na kwanyi ndi yin piji nyem shik ngan, tiki nga konyi ndi yanayi ndike chema si yanayi son ngan yanayi ndike chema nje siwa mbu wa kur ndi sarchi nadanga so ka ɗuma shwata ndi yen ndi sarchi Piji ndike chem shiki ngan wa shwata nga madyi madyi don fuda ngur bu nga kor sarchi ndike nga makaranta ngaka kya chin rapta nga za kikim dang chin magham wa ngun njiv yenda ha mun dong nga za to wunji nga fa nga vee ndi ngur yanayi ndike nga bu son ngan ngaunje suwa yan wunji iƙku wa shi ya hang mbu makaranta za ahh damta nga wa ai ma ndike magham wa ngun ya kuma har lem dang nga konyi yine yin ɓallar ndi chem shiki pujji ndike chem shiki nga moona ma ndi pijirang ndike chem shikya. Nga na dai anje ndi yanayi ndike ka ɗuma ki ko kuma magham wa ƙun yanda tan kanda za ee lallai damtasu wa tu ƙanga.